<hesitation> gerese dun nage ana yalta ka ɓubol mun ɓuri hewde fa ana waɗa nege. Ee nokkuuje non keeɗtuɗe e hirnaange. <hesitation> so a ƴeewii ɗee nokkuuje, ɓuuɓol muuɗun kaa, e ñalawmaaji muuɗun en daɓɓi. Yo huunde waajibiire non.